Ta̱nda̱ꞌ cwiwilꞌuenaꞌ wendyee nnom chiuuwaa na nluii na nlcwaꞌ tsꞌaⁿ ñequio juunaꞌ cwii cantyja na nluii tsqueeⁿ ta̱nda̱ꞌ joꞌ joꞌ nleilꞌueeꞌndyuꞌ cwii ta̱nda̱ꞌ ndoꞌ ya na nncjuꞌ cwii tsꞌom ta̱a̱xo ñequio tsjaaⁿꞌ ndoꞌ ñequio we tsꞌaachiꞌ chaꞌ na nntsꞌaanaꞌ cwii tsqueeⁿ ta̱nda̱ꞌ ndoꞌ juu tsqueeⁿ ta̱nda̱ꞌñeeⁿ nnda̱a̱ na nncꞌoomndyuꞌnaꞌ nnom chquiaa nnda̱a̱ na nlquiꞌ juunaꞌ ñequio caxo oo ñequio seiꞌ chiuuwaa na ꞌu matseijndaaꞌndyuꞌ na nlcwaꞌ cwiicheⁿ nnom na nnda̱a̱ na nncwilꞌue ta̱nda̱ꞌ joꞌ na nno̱ⁿnaꞌ na cajnda̱a̱ cajnda̱a̱ mati nno̱ⁿ ta̱nda cajnda̱a̱ cajnda̱a̱ nno̱ⁿ tsꞌatseii nno̱ⁿ tsco cilantro ndoꞌ mati ta̱xmeiiⁿ cajnda̱a̱ cajnda̱a̱ nno̱ⁿ juunaꞌ na nntseitjomꞌ joonaꞌ na chaꞌtsonaꞌ na nntseiñꞌeⁿꞌnaꞌ majoꞌtiꞌ ñequio cwii nnom seiꞌ na ꞌu nlquiꞌ oo ñequio caxo cwiicheⁿ joo yuu na cwilalꞌue ta̱nda̱ꞌ joꞌ na nnda̱a̱ na nntsꞌaa tsꞌaⁿ ndaatsꞌawii na nncwilꞌue ñequio seiꞌntomꞌ oo na nncwilꞌue ñequio seiꞌ na cwiwiñꞌoomꞌ seiꞌ caxti nnda̱a̱ na nntsꞌaa tsꞌaⁿ juunaꞌ na nntua ta̱nda̱ꞌ na nntsꞌaanaꞌ ndaatsꞌa ndoꞌ mati nnda̱a̱ na nntsaꞌ ndaatsꞌawii na nncjuꞌ ta̱nda̱ꞌ na cajnda̱a̱ cajnda̱a̱ nno̱ⁿ ndoꞌ nncjuꞌ tsco cilantro wee nnom ndaatsꞌawaꞌ na nnda̱a̱ na nncwilꞌue ñequio ta̱nda̱ꞌ.